Nueva zelanda pe jaeko gunoi clima templado oime apo ˂hesitation˃ verano suave jaekavi jokua mbaeti uajaete ye iroi mbaeti vi uajaete ye jakuvo jare oime vi apo oipoko jaivi ye jaivi ˂hesitation˃ mbaeti uajaete ye jaiviye mbaeti uajaete ye jaivi